Mbyama saaha ettano ezekiro, nyimuUka esaaha ekuumi naibiiri Nsaba, netekaniiza. Ntekaniiza omwana wange, tugwara turugayo omuka. Obwempiika hamuliimu, mbanza kurola byetakoziire, ebintakozirege ekiiro ekyeijo. Ntandikiira aho nikwe chai tuginywa saaha nke eina hamuliimu ne'kyamusana netuchilya saaha munaana.